La kú jö ráá’ i xa gá íí’ kie’ ta nǿǿ jy e re ló re ‘lɇɇ’ra jö dsii, dsii jö i ta nöö, mare xíí’ra ku ñi nyy jötu my ýý ba i jmⱥⱥ la re lé re xíí’ra ta nǿǿ ba jö dsíí xa ga my dxí, xa ga í’ kié’.